Antony le raha marokoroko amina vôla leha madinika regny ai, vôla vy ôhaatra oe dimampolo na roampolo regny ai, <hesitation> mba ahafantaragna ôhatra le olo tsy mahita ôlo jamba zegny oe ôtrino vôla igny de avake koa o mba ahafantaragna oe vôla sandoka ve sa vôla tegna izy le vôla.